والله أني ماني شاطرة بالمطبخ أبدا لكن خضروات وايد خضروات راح تكون مفيدة لإلك ولصحتك أنه توقف النشويات والكاربز وهاذي الشغلات وأنتبه للبروتين والخضروات <hesitation> والدهون توقفها بعد.